leddi Swindon ni di ɗo mari al'ada sosai amma ɓe ɓuri andirgo be fijirle be gamarle be gimi bana fijirde ni ɓe ɗo yiɗi fijugo fijirle ball jungo, ball koɗɗe bana fijirde ji fe're bana va'uugo pucci doggugo be ferugo ja'ral be vindugo ɗareji pat ɓe andiri ɓe be mai.